हमें पेरु की संस्कृति के बारे में बहुत कुछ पता है। जैसे पेरु की जातीय विविधता उबड़ खाबड़ भूगोल के मारे अलग अलग है। जो की अलग अलग परंपराओं और अलग अलग रीति रिवाजों को उत्ते की भूगोल ने जन्म दिया है। कहे की जमीन अलग अलग ही उबड़ खाबड़ जमीन है। इत्ते की संस्कृति सबसे ज्यादा इत्ते के मूल निवासी स्पैनिश और एशियाई संस्कृति से मिली भाई है। इत्ते की दो संस्कृतियाँ सबसे ज्यादा मानी गई है क्वेचुआ और आयमारा पेरु इत्ते की दो संस्कृतियाँ यही है। दोनों की अपनी अपनी मूल भाषाएँ हैं और अपनी अपनी कलाएँ हैं। दोनों अलग अलग कलाएँ मानते हैं। और अपनी अपनी मूल भाषा जो उनकी स्वयं की पुरानी परंपरागत भाषाएँ हैं। बे उन्हीं को मानते हैं। सबसे ज्यादा क्वेचुआ भाषा खे मानो गाओ है। और सबसे ज्यादा उत्ते की जनजाति के लोग यही भाषा बोलते हैं।